हाँ कुछ खाण पीणा चीज इन भी छन जुंथई ताकत बढोण मा सहायक मंदद लोग जनकी दाल हवेग्याई अंडा हवेग्या चिकन हवेग्या मटन हवेग्या दूध वहगेया ये अलावा नटस बदाम काजु यू थै भी लोग ऊर्जा वजह से अछू श्रोरस मदंदा।